<hesitation> Moa tegna tsara é tegna tsara maloha mandé tongotro lavitry satria ny olo taloha ozy egnao oe mande tongotro lavitra de tsara sa ratsy ozy egnao tegna tsara é satria io kogny sport tegna tsara le mandeha tongotro io mba ampatanjaka vatana é zagny makaela velogna zareo taloha raha tagny de zagny ko tokony atantsika amignize fa isika amignizey kamo magnagno sport kamo mandeha tongotro fa bus fogna de lasa malemy o haigny togno lasa malaky maty amize.